Mabtu bsu, bbala ma nfuuŋti ndaani, be gí mbatu bsu, ngi súbi ganja, wee nfuuŋti ndaani. Te glotin wi ma fana wi ɓaandi, ginyaanti gudi fana. Ngi fjeeb fana, fe fana wi ɓaande ginyaanti gudi udaŋ.